ସିଲଂକା ସଂସ୍ରୂତି, ସିଲଂକା ସଂସ୍ରୂତି ବୁଧିଜ୍ଯା ଏବଂଗ ହିନ୍ଦୂ ଧର୍ମ ସାହିତା ଅତ୍ଯାଂତା ଜୁଡିତା ଏଥୀ। ପୁରାହୁରା ଉସ୍ସଵା ବୋଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ସିଲଂକା ଚା, ମସଲା ଏବଂଗ ବୁଧୀ ସ୍ନିଯା ମଥା ଏଥୀର ଏକ ଅଲଗା ପୋହୀ ଚାରା। ପୁରାହୁରା ଉସ୍ସଵା ବୋଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ସିଲଂକା ଚା, ମସଲା ଏକ ଅଲଗା ପୋହୀ ଚାରା।